Ɓ̀ìèmȧŋjɛ̀wɛ̀ tii è siaŋ maŋ gùȧ le sìwè, diè sɔa mùŋ naŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ gùà le sìwè, because è siaŋ maiŋ gùȧ tɛ̀ɛ̀ wèè keì gbio sùȧ, e jɔɛ̀jɔɛ̀ɛ mùŋ nyɛnɛŋ lɛ̀, mùŋ donȧŋ sìè maŋ màì dàmèè mùŋ sìè miìŋ nòo kɛ̀ mȧŋ hìȧŋ ke sòìɛ, kɛ̀ maŋ sìȧ mȧì maŋ bȧ ko siwè muìŋ, mùŋ sìè miŋ noo kɛ̀ mȧŋ gbìȧŋ ke sòìɛ ko sìwè kɛ̀ mȧŋ tìngȧ mȧŋ hȧȧ sòìɛ kɛ̀ mȧŋ tìngȧ, mùŋ tinge maŋ vùlɔ̀ŋ maŋ kiiyòum mȧŋ maŋ miŋ tìngȧ maŋ gbìȧŋ miiŋ bi fèemȧŋ maŋ tìngȧ, maŋ kiliȧ maŋ deenè maŋ tìngȧ, kɛ̀ maŋ yɛ̀mɛ̀ maŋ kɔmɔum mȧŋ sùȧ mȧaŋ gè maŋ dɛɛ miiŋ e ninaŋ lii dònȧaŋ yɛi nɔ̀ŋ kɛ̀ mȧŋ gùȧ, mùŋ kpɛɛyɛ̀ gùa kpeiŋ kɛ̀ mȧŋ wùȧŋ wùìyèɛ, mùŋ wuɔŋ wùìyèɛ kɛ̀ mȧŋ ɓèmè wɔŋ ɓȧyȧa, wɔŋ ɓȧa wuŋ donaȧŋ nȧŋ ɓemè maŋ hȧȧngè siwè mɔ̀ɛ̀ fo, kɛ̀ tiŋ nàŋ nyɛnɛŋ ninaȧŋ jùȧ e siwè mɔ̀ɛ̀.